المادة المفضله عندي في المدرسةطه كانت الرياضيات، نحبها ياسر على خاطر تطلب تركيز و منطق و حاسيت دايما أنها كيما لعبة ألغاز لازم تلقى الحل لصحيح، ساعات تحديات لفيها تحمسني و كل مرة نحل مسأله صعبه نولي فرحانه ياسر و حاسه بإنجاز رياضيات التفكير المنظم و كيفاش نواجه المشاكل بخطوات واضحه.